जीलो या नदीउ देन तरिएनो तांगेस घ अङ्ग बेगो तवाल फ़योरोक, तेऊ बोत्तल फ़योतोक, एह्ह सनस्क्रीन फ़योतोक। क्युकि तेरेनो बाद क्या पता आंग सन बर्न हाचिम स्केटो इसलिये घ सनस्क्रीन फ़योतोक होदो लाय मुलुक ज़रूरी तू देआइनु तांगेस, त्वचौ तांगेस इसलिये सनस्क्रीन ज़रूर फ़योतोक। आइ क्या पता तेर्नो बाद प्यास लागेना ती ता तो ब्ले ही नदीउ तू, होदो हालेस निधो होदो कीटानु तोषा मयेश होदोल्य, या ता ती उबाल्यामो तांगेस चागो बनिगो फ़योतोक प्यास बन्ना दोच ती उबालय किटाणु मुक्त लानो स्केटोक दोच तुंग्मो स्केटोक हे जे निधो। आइ एध्ह तरिनिओ बाद आंग देयान चारमो ग्यातोक तू दूध हिसाबस घ तोव्लिया फ़योतोक क्युकि देयान चारमो ज़रूरी निज्या इसलिये घ तोव्लिया फ़योतोक।